منزل أحلامي يكون كبير ومرح فيه حديقة واسعة مليانة أشجار وزهور، الغرف تكون مفتوحة ومليانة ظوء طبيعي، مع مطبخ حديث، ومجلس مريح للعزائم، وأحب يكون فيه مكان للقراءة ،والهدوء، وفيه بلكونة تطل على منظر جميل عشان أقدر أشرب قهوتي في الصباح.